सुगर फ्रीक गुल्या डाल सुन। ते भी आपने भी मिठाई बन सके। आजकलना मानसे को की सुगर फ्रीक गुल्या मिठाई बनावे। ते आपने गाज़े दीश्टी वाले सुगर होई जाए तेरे। मानसे हाँ हसानी करेंगे। चीनी गालें मिठाई बनावे। अगर आपने सुगर फ्रीक डाल सुन ते भी आपने गाज़े काई नहीं होसे। अगर आपने चीनी गालें। ते आपने गाज़े सुगर होई सके। मिठाई बनावे अगर आपने गाज़े काई नहीं होसे सुगर होई गाज़े।